Anga isogny e zegny marina vao tadidiko hoe hany ka zaho o misy dia tokony andihanako o fa raha mety angahy, i kivàko o koa ngahy mba apembeno koa zalahy sisy olona sy zany afaka ampitoerako agnanjy io fa anao sy ngahy mba afaka hoe, hitalaovako aminanjy, ka raha mety angah de ambembegno kô ma kivàko io.